Ma guarda dint 'o tiemp libero che m' piace 'e fa. Di solito prima di fidanzarmi avevo tempo libero forse un pò in più e quindi ceh ij, principalmente chella'llà ca m' piace proprio è a durmì. Dormire è il mio passatempo preferito. Poi cucinare di certo. Ho comprato anche molti libri nella mia vita. All'inizio leggevo, ora leggo molto di meno. Perchè sto lavorando e studiando. Però ti dico la verità, nun pens ca <hesitation> m' mettess tutt 'e jurnat a d' 'e passà accussì. Ceh forse nel mio tempo libero cosa mi piace fare? Mi piacerebbe ad oggi a passarlo con la mia fidanzata. Sta tranquill. Sta 'a cas e poi uscire a una certa ora. Andarsi a fare una passeggiata, anche più lontano, magari anche al mare. Questo qua lo preferirei tantissimo e passarlo insieme a lei. Dico che secondo me chest so 'e mument miglior. <hesitation> Però ovviamente nel tempo libero io sto incasinatissimo e aggia faticà. Mo <hesitation> l'unica cosa che farei ad oggi è scendere un pò giù a casa mia e sta nu poc insieme i miei familiari, accussì verament <hesitation> ceh nel tempo libero tu stai bell n'grazia 'e Dio e staj tranquill ngopp 'a nu liett. Magari tua mamma ca t' port 'o mangià <hesitation> Tutta la giornata libera e poi piglia e te ne jesc cu l'amici tuoj e te ne vai 'o mar. Oppure magari pigl, t'-t'-t'arripuos, tutt quant e te ne vai girann 'a sera. Oppure te l'ho detto, pigliass proprio 'a guagliona e dicess jammc a fa 'na girat staser 'e part 'e Napoli centro. Oppure ce ne jamm n'terr 'o mare a posillipo. Bello, ceh, sicondo me chisti'ccà so, so 'e mument bell che <hesitation> ij m' vuless fa nel tempo libero. Ad oggi nel tempo libero che non ho <hesitation> che faccio? Ceh sostanzialmente apparte il lavoro cerco di dedicarmi un pò alla mia fidanzata. Cerco di dedicarmi un pò allo studio. Pecchè se tu lavori, lo studio dove lo metti? E quindi cerco di fare un pò di fare queste cose qui, cos che m' riesce veramente difficile e sto semp stanc. E poi niente te l'ho detto mi piace cucinare. Quindi sostanzialmente io cucinerei dalla mattina alla sera e anche pulirei ovviamente. Soltanto che manca il tempo e quindi m' sfasterio. <hesitation> M' scoccio. Nun è 'na cosa che a me m' piace fa. Non <hesitation> cucinare mentre tu hai un bordello in testa. Io vorrei cucinare quando sto tranquillo, quando non c'ho pensieri. Mi metterei a cucinare anche cose più importanti. Magari che durano <hesitation> tre, quattro ore di preparazione. Ceh a me questo qua mi piacerebbe tanto farlo. Infatti io vorrei tanto fare un corso sulla cucina. Anche fare un corso molto importante su quella che è l'enologia. A me m' piace proprio assaje il vino e piacerebbe capirlo più che berlo. <hesitation> E nulla sostanzialmente questo qua è quello che faccio e poi mi piacerebbe fare nel tempo libero. Ceh chistuccà so, song 'e mument passat in tranquillità praticament. Si vir ij t'aggio ditt tutt 'e mument ca vuless sta tranquill. 'O tiemp libero m' 'o vuless passà tranquill. Pò con chi te l'ho detto, che facess te l'ho detto. Però principalmente di base è 'a tranquillità. Cosa ca ij dint 'a stu mument ho veramente difficoltà ad avere. Ceh tu acchiapp 'na jurnat addò fatic 'e cinc 'e mezz 'a matin. T'arritir 'a cas 'e l'otto 'a ser. Ceh nun c' 'a faje chiù e 'o juorn aropp continui n'ata vot accussì. Staj distrutt. Chestu'ccà è capit, tranquillità. E niente chest'è